علي جروبات على الفيس وظايف تدخل على لندن ان تبع الكارير بتاعك وتشوف انت حابب اساسن تكمل فيه ولا لأ اظن الكورسات برضو هتفيدك جدا في المعرفة وان انت تزود معلوماتك يبئا عندك خبرة عشان